no kēia mau holoholona māmā i ka piʻi lāʻau ʻo ka mua pono e hoʻomākaukau no ka ʻai no laila kūkulu lākou i ahu <hesitation> he ahu ʻai i hūnā ʻia, ʻoia ka mua a laila ʻo ka lua a <hesitation> hoʻomākaukau i mau pūnana no ka mehana. a laila ka ʻai nui ʻana e hoʻomomona i ko lākou kino